हमरा मिट बेरहटिया से निमन हमरा नुन लागल बेरहटिया खायेला दिये त हमरा निमन लागैये । काहेसे मिट खायेलासे बडि मे बेसि मोटापापन होइये । बेसि पेसओट फेक्देइये । तोन फेक्देइये उहेलागि हमरा मिट चिज ओतना ना निमन लागैये । हम बहुत मोटायल रहली । अखुन्त्रा सब मिठ सब छोडला से हम अखुन्त्रा बेरहटिया भि अखुन्त्रा नुन बाला लागल हरियर साग सब्जि सब औसन्का चिज सब खाइसी । उहे लागि नुन बाला चिजसब खाइके चाहिँ । नुन बाला चिजसब खाइलासे बेसि देहमे मोटापा भि न फेकैये । उहेलागि आदमी सब्के नुन बाला चिज सब बेसि खायेके चाहिँ । चिनी खाइलासे चिनि बेमारी होइ उहेलागी चिनी के छोदिये दा । आदमी सब के हम कहम उहेलागी बेसि करके नुन बाला चिजसब खाउ । नुन बाला चिजसब खाइलासे बेसि देहमे निम्नो होइये । उहेलागी चिनी बेसि न खाइके चाहिँ आदमी सब के । चिनी बाला चिजसब साफा छोद देइये चा ही । नुन बाला चिजसब नुन तन्का तरकारी नुन सङे खिरा ऐसन्का ऐसन्का चिज सब खाम त देह मे निमन लाऐये ।